Nú tïé ni rniraba beliga gwau zanaory áh, runí company gan rucu gwenru per runcaní company danënu per par queity chinú izhiny loóën.